gott kvöld og velkomin í kiljuna það er feikilega mikið að koma út þessa dagana ég ætla að fullyrða að þetta séu sterkustu skáldskaparjól sem ég man eftir síðan ég byrjaði með

þá á ég bæði við skáldsögur smásögur og svo ljóð líka Guðjón Ragnar Jónasson hann ætlar að tala um bók sem heitir Hin hliðin segir frá lífi aðallega homma á veitingastað sem hét tuttugu og tvö við fáum þá bræður í þáttinn það er Einar Thoroddsen læknir sem hefur þýtt Dante og Jón Thoroddsen bróðir hans sem hefur með honum Fríða

Andersen er kona sem hefur skrifað bók sem heitir að eilífu ástin og svo er það Bjarni Harðarson hann er með bók sem heitir í Gullhreppum fjallar um einkennilegan prest sem var uppi á sautjándu og átjándu öld en við byrjum hérna á Þorgeiri og Sunnu eins og ég segi þetta eru sterk með tvær bækur sem bera þess órækt vitni held ég megi segja það er ný bók eftir Auði

ungfrú Ísland þetta er hin nýbakaða Auður

gæti þess vegna verið átján hundruð sextíu og þrjú því samfélagið er allt í miklum höftum hugmynda fornaldarinnar um stöðu kvenna og stöðu samkynhneigðra og Hekla heitir stúlka í Dölunum sem fæðist með rækta þessa gáfu sína og sagan lýsir í rauninni hennar baráttu við það að ná að koma sér á framfæri og verða það skáld sem hún veit að hún getur verið í samfélagi sem er eiginlega best að lýsa sem einhvers konar

andrúmsloft þar sem þrengir að henni á alla enda og kanta og allir vilja fyrst og fremst að hún taki þátt í fegurðarsamkeppni og það er algjörlega ljóst að hún mun ekki koma neinu á framfæri af því sem hún skrifar þó það sé algjörlega ljóst að hún sé meiriháttar efni

fer að búa með honum og hann er augljóslega skáldið í því sambandi þó það sé alveg jafn augljóst okkur lesendum að svo er ekki vinkona hennar sem giftist ung og er byrjuð að eignast börn og er líka skáld og það er algjörlega dauðanum merkt allt saman hún teflir þeim svolítið mikið saman þau eru þarna

æskuvinir úr Dölunum Hekla

eldfjallið með kökuna og svo er það Ísey sem hún speglast svolítið í sem er þessi unga móðir í

vinur þeirra sem er samkynhneigður og öll svona aðþrengd samfélagið er að murka úr þeim sköpunargleðina og þrána og og

og mér fannst sérstaklega speglunin með sem bara slysast til að vera skáld í Heklu tilfelli er þetta mjög meðvitað að hún ætlar að verða skáld og

hún er búin að fá birt ljóð og smásögur undir dulnefni og skrifar á nóttunni þetta er allt saman mjög einbeittur vilji þar að baki ræður ekkert við þetta hún á stílabók sem hún geymir í skúringafötunni því það eru engar líkur á að karlinn finni hana þar og sér síðan bara ljóð og skáldskap í öllu og veit ekki af sér fyrr en hún nær ekkert í innblástur utan frá hún getur ekki átt í neinu samtali við neinn nema hvað hún vonast til að pakki fiski dagsins inn í ljóð eða smásögu úr úr blaðinu svo eru það karlarnir sem annars vegar sitja á borginni og klípa

og hins vegar sem situr á mokka

að lesa um þessi skáld og hvað þeir heita og allt þetta er algjörlega dásamlegt þetta er alveg æðislega vel gerð bók og hún er algjörlega hlutlæg hún segir okkur aldrei hvernig Heklu líður eða hvað hún er að hugsa hún lýsir bara því sem gerist og þetta nær algjörlega mögnuðum tökum á manni og býr til þennan

að þessu vel gerða og gáfaða fólki á alla enda og kanta náttúrulega samkynhneigði vinurinn hann

eins og aðrir kannski samkynhneigðir karlmenn á þeim tíma annað hvort bælirðu þetta niður eða flosnar upp og ferð til sér enga aðra leið en að flýja land hún stillir þessu líka svolítið upp sem hliðstæðu bara það er engin leið að vera maður sjálfur sem annað hvort samkynhneigður karlmaður á Íslandi nítján hundruð sextíu og þrjú eða kona sem er skáld það er bara ekki hægt ég þurfti ég þurfti að pína mig til að lesa hægt af því ég bara gat eiginlega ekki stoppað mig langaði að gleypa þetta allt í einu en þetta er dásamlegur texti og frábær bók algjörlega Bergsveinn Birgisson þetta er merkileg bók hún gerist norður á Ströndum á átjándu öld þarna er danskur maður sem er sendur til að athuga hvort það sé ekki best að flytja allt þetta lið þetta er í móðuharðindunum flytja það bara burt en sogast inn í einhvern einhvern óraunveruleika

hann fer þarna sem svona fulltrúi upplýsingarinnar til að taka út aðstæður á Íslandi í móðuharðindunum sem er mjög forvitnilegt að

að skrifa um þvílíkt og annað eins stunda landmælingar maður hefur á tilfinningunni að það sé einna helst það sem kveikir í honum að fá að brölta upp á Ísland með tækin sín og mæla og gera jafnvel einhverjar merkar uppgötvanir honum er úthlutað norðvesturhorni hann á að fara á Strandir og heyrir það fljótt um leið og hann kemur og bara á leiðinni til landsins að þar býr nú fólk

sem annað fólk mundi ekkert

leggja í að að umgangast mikið það eru villimenn og villutrú og allt allt mögulegt þar

eftir því sem ferð hans svona vindur áfram þá kynnist hann fólkinu meira og meira og kemur nær því og það fer svona aðeins að flysjast utan af þessum þessum hámenntaða manni sem í upphafi bókar textinn þar og allur stíll á hans frásögn er latínu og

ætlaði hann að gera þetta gafst hann upp á því að hafa þetta allt á þessu máli nei auðvitað rennur þetta inn

þannig að þessi kansellístíll hann hverfur hann hverfur eftir því sem hann kemst nær náttúrunni og þessu skrýtna fólki á Ströndum þetta er þetta er ofsalega flott gert

svo náttúrulega eftir því sem hann færist nær

hann hann kynnist þarna draugum sem að fer nú frekar illa með heimsmyndina hans auðvitað og svona

á tímabili

stjórnarandstöðu við þessa bók ég ég var alveg tilbúinn að taka upp þykkjuna fyrir upplýsinguna og finnst þetta

ekki akkúrat tímapunkturinn í sögunni þar sem við eigum að

eða skynsemi mér finnst nú alveg nóg af fólki í valdastöðum sem gerir það sko bara Bergsveinn hann má alveg segja það sem hann vill skáka og máta bara skrifa inn einhverja drauga því allir geta gert það nei nei nei það þetta er ægilega mögnuð bók og eiginlega það sem á endanum sannfærði mig að hún er algjörlega frábær það er lokahnykkurinn þrátt fyrir að þetta sé svona söguleg skáldsaga þá er samt á henni svona lokahnykkur sem er þannig að það má alls ekki ljóstra honum upp

ég þarf ekki að lesa neina krimma fyrir þessi jól ég er búinn að lesa lifandi

það er alveg nóg fyrir mig mér finnst náttúrulega

stórsigur þar sem hann er að takast á við þessa drauga og þeir eru farnir að segja honum sögu sína og grípa inn í söguþráðinn og allt saman og þú sem lesandi bara já auðvitað hlaut það að verða

upp á heiðum en samt bara algjörlega

að díla við hesta og

enga íslensku hann er að læra hana þetta er finnst honum ekki hafa tekist betur upp hvað varðar skáldskap sammála mér finnst þetta hans besta bók sem þakka ykkur fyrir þetta við ætlum að fjalla um ungan ungan rithöfund og skáld Fríðu Ísberg bókin hennar heitir kláði þetta er smásagnasafn fríða kláði þetta er smásagnasafn eftir þig má segja að gerist bara hér og nú já þetta eru að mestu leyti um ungt fólk og svona viðfangsefni sem að ungu fólki klæjar undan hugtök sem að okkur klæjar líka í og undan á sama tíma eins og viðurkenning og metnaður og að verða eitthvað

auðvitað þessi titill kláði hann er sem sagt ekkert valinn af handahófi ég er rosalegur aðdáandi að

í heimi sem að hverfast um einn pól og þessi titill kom svona um miðbik bókarinnar þegar ég var búin að skrifa helminginn

inn í þetta þema þarna er fólk sem tekst á við samtímann já einmitt það þurfa að heyrast sögur frá fólki sem fermdist tvö þúsund og sex og og svona kannski líka frá ungu fólki sem er í smá pattstöðu þetta er oft svona frekar smáir atburðir sem skipta samt máli

ert að skrifa um en geturðu nefnt mér fleiri dæmi um

þær fjalla um klám og

um kvíða húsnæðismarkaðinn og og

að vera fastur í Reykjavík og vilja taka þátt í kapphlaupinu en vilja stíga út úr hringnum líka

og kunna ekki að vera þarna inn á milli til dæmis fyrsta sagan er um ungt fólk sem býr hjá foreldrum sínum getur ekki leigt eða keypt sér húsnæði og svona vandræði sem hljótast af því já það er bara sögð saga að það eru mjög margir tuttugu og sjö ára krakkar sem eru fastir krakkar svolítið út af því

safna sér fyrir útborgun og þurfa síðan hjálp auk þess til að kaupa já síðan bara þú veist kynslóðabil ég flekar sem eru svolítið að færast í sundur einfaldlega út af tækni það er mjög áhugavert að skoða það náttúrulega með alla þessa tækni í höndunum sem eldra fólk ja skilur kannski ekkert sérstaklega vel sko bæði það og líka

að okkar kynslóð er að alast upp í svo litlu augnsambandi við hvort annað ég upplifi það alla vega þannig að maður treystir minna á sína eigin reynslu maður er búinn að alast upp ég er beinlínis búin að vera á bak við skjá síðan ég var í fimmta bekk að tala við fólk inn á m s n og

samskipti fólks að við kunnum kunnum ekki jafn vel að treysta á tilfinningu og læra núansana sem fylgja mannlegu samtali og þaðan kemur kvíðinn þaðan kemur við treystum algjörlega á samfélagsmiðlanotkun okkar af því að við kunnum það og það er öruggt ein saga sem fjallar um unga konu sem er viðskila við vinnufélaga sína á skemmtanalífinu er einhvern veginn kvíðin og þráir viðurkenningu já það er líka málið að það er búið að kenna okkur allt öðruvísi viðurkenningu við fáum ekki viðurkenninguna við kunnum ekki á að fá viðurkenningu frá brosi eða frá tón eða þú veist við kunnum bara að fá viðurkenningu í hörðu sem er þá like eða þú veist eða bara like er það ekki bara like hvað geturðu sagt mér um stílinn á þessu hvernig þú segir frá mér finnst mjög skemmtilegt að dvelja hjá

reyna að sýna fram á einhvers konar vídd í persónum rosa leiðinlegt þegar karakterar eru of góðir eða of leiðinlegir maður þarf að hafa samkennd með illmenninu og

þar er fyrsti kaflinn Inferno eða víti og Einar Thoroddsen læknir hefur nú íslenskað hann í bundið mál einar það er dálítið verk að þýða á íslensku já þú þarft að setja þig í dálitlar stellingar og svo þarftu að vera dálítið eins og eins og við munum í He man að þú strengir þig upp og segir vegna þess að stundum þarftu að bíða í þrjá daga eftir

eftir eini línu eða einu rími þannig að þetta er

get ég sagt þér hvað ertu búinn að vera lengi að þessu í hef ég gert þetta á áratugi eða svo

ég

á þetta ég fékk hugljómun hann var búinn að þýða ekki halda áfram og hvað mundi maður finna eitthvað svona skemmtilegt eins og

þá sem að sló niður Einar kann ítölsku hann á að þýða

já annað kom eiginlega ekki til greina vegna þess að annars ég get ekkert þýtt úr nema ljóðum og þá helst eins ljóðum og þau voru þannig að þetta var það eina sem hægt var að gera það er sami háttur nokkurn veginn og rím og náttúrulega svo stuðlar og

og

byrjar á fyrstu fyrstu fimmtíu til sextíu línurnar eða eitthvað svoleiðis en ansi hlýtur nú að hafa verið erfitt að finna rímorðin stundum ja sko þú þarft að finna þrjú

og þau þurfa að passa eins og púsl inn í og þú finnur ljósblátt púsl

það endar stundum með því að þú þarft að hamra niður púsl þannig að það loksins af skelfingu komi sér fyrir á réttan stað ef þú ert búinn að nota eitt gott orð og svo vantar þig annað og helst það sama og þú varst búinn að nota það er ekki gaman

Jón þú skrifar formálann og þar ertu að setja þetta verk svona í samhengi þetta er náttúrulega af því að ég rek á eftir honum ég reyni svona bæði að láta hann hafa gaman af þessu með því að gefa umræðu

það er svona mitt þið eruð bræður það er dálítill aldursmunur á ykkur en eruð þið mjög sérstaklega eftir þetta sérstaklega eftir þetta við höfum voðalega gaman af því að vera saman og ótal stundir sem við höfum verið að lesa þetta saman og skemmta okkur alveg svakalega mikill tími en hvað segið þið um útgáfuna sjálfa þetta er þetta er mjög veglegt í prentun og og bandi þegar ég var búinn þá var ákveðið að gefa þetta út og þá skyldi nú eiginlega

til sparað ákváðu útgefendur og þá þurfti að leita að pappír og það þurfti að finna teikningar það þurfti að finna liti hvaða rauði litur er þetta er þetta ekki

hitt og þetta kom upp

það tók til dæmis óratíma að finna rétta prentsmiðju á Ítalíu sem treysti sér til að gera það sem

svo er ítalski textinn með já já þetta er ekki allt eftir mig keisarinn í konungdómi pínar frá bringu stóð úr köldum klakaböndum hjá tröllum var ég tröll við

smæðir mínar meir en tröll hjá örmum hans og höndum hve gríðarlegur væri hann í veru ef sæist hann í sínum réttu stöndum og

drættir fyrr í

snéru og hann sem gagnvart Guði brúnir hvessti já manna víl frá honum eru hin önnur tvö ei ólíkt hliðargreinum um miðjar herðar hvorum Fríðu Andersen bók sem gerist á Íslandi og reyndar í París og Grikklandi á árunum fyrir stríð og svo aftur í nútímanum er bæði ungt og gamalt í þessari bók fríða ja um hvað ertu að skrifa ástina já og tilveruna bara þetta leyfi að fá að vera maður sjálfur og ef maður er ekki maður sjálfur að þá getur farið illa fyrir manni þetta fjallar um samkynhneigðar konur í ástarsambandi á þessum tíma það eru engar heimildir það er voða lítið til ef að konur bjuggu saman sem var náttúrulega að þá var það álitið vera hagræðingaratriði

kannski vissu einhverjir um sambönd en aldrei talað um það þar af leiðandi voru aldrei neinar fyrirmyndir hjá öðrum konum sem að voru með þessar tilfinningar og þær héldu bara að þær ættu að verða ástfangnar af mönnum þannig að mér fannst heillandi að taka þetta fyrir af því að fyrirmyndin er svo mikilvæg

vita af öðrum eins og þegar ég kom út fyrir þrjátíu árum þekkti ég engar lesbíur það var engin lesbía í umræðunni og mamma hélt að þetta þýddi bara óhamingju af því að það litla sem hún hafði heyrt það var allt svona konur eða karlar og og engin börn

þannig að fyrirmyndin skiptir máli og það er að gerast í dag líka með sem að ja hún fer til útlanda og lendir í miklum ævintýrum segðu mér nú aðeins frá þessu þetta er alveg skáldað sko þetta er hundrað prósent fyrir landsteinana vegna þess að á þessum árum eins og ég segi þá var ekkert vitað um samkynhneigð milli kvenna alla vega karlarnir voru bara

þannig að til þess að það yrði sannfærandi að þessi Elín kæmist í kynni við samkynhneigðar ástir þá verð ég

senda hana út fyrir landsteinana og þessa

hefðbundnu leið fyrst Kaupmannahöfn og svo þaðan rataði hún til Parísar og París var á þessum tíma á millistríðsárunum náttúrulega alveg samfélag eins og Berlín Berlín og París og þar kynnist hún þessu opnast augu hennar fyrir því að þetta eru hennar tilfinningar og hún lendir þar í ástarsambandi og svo framvegis þannig að þegar hún kemur heim þá veit hún að þetta er til en hún passar sig náttúrulega þannig að það er ekkert sjálfsagt að eiga í ástarsambandi á Íslandi svo er þarna önnur kona ung kona á þessum tíma sem að síðan einhvern veginn lokast inni með þetta allt sitt líf það er dálítið magnað hvernig þú segir frá því því hún er þá orðin hundgömul á elliheimili einmitt lokast inni með tilfinningar sínar og ef þeir hafa aldrei kjarkinn til að segja frá og losa sig við þessa skömm sem fólk virðist

ég man það vel hvað ég átti erfitt með að koma út af því að ég vildi ekki láta setja mig í einhvern

maður sá alveg fyrir sér ákveðinn stimpil og þessi kona hún hefur náttúrulega ég meina það eru þrjátíu ár síðan ég kom út eins og ég segi en þetta á að gerast fyrir seinna stríð en þetta er fyrsta skáldsagan

lengi í þessu skriftir eru fyrir mér eins og prjónaskapur er fyrir aðra ég prjóna og bý til karaktera og mér finnst það

gaman það er ekkert allt sem ratar inn í skáldsögu eins og þetta er náttúrulega svolítið skrýtið

pabbi minn var bandarískur bandarískur og ég er fædd í Bandaríkjunum og heiti í höfuðið á Bonnie er föðursystir mín og Andersen langafi minn var var danskur en Fríða það er amma þetta er alveg á prýðilegri íslensku takk þakka þér fyrir að koma í þáttinn við höldum svolítið áfram með samkynhneigða og það er svolítið annar vinkill því við förum á staðinn sem einu sinni hét tuttugu og tvö og var þá aðal bar Íslands og staður með mjög mikla og merkilega sögu í raun og veru Guðjón Hin hliðin í þessari bók ertu að lýsa lífinu í samfélagi samkynhneigðra undir lok síðustu aldar þetta er tími mikillar gerjunar mikilla breytinga draga fram þær breytingar sem hafa orðið á samfélaginu og ég er að reyna að ná þessum andblæ sem var hérna og þegar

er að verða til hérna á Íslandi og ég varð

í upphafi og svo varð ég þátttakandi og var lengi í stjórn samtakanna sjötíu og átta og tók þátt um tuttugu og tvö sem heitir Bravo í dag það er eitthvað merkilegt við þetta horn nefnilega það er alveg sama það er búið að skipta um eigendur oft og eitthvað svona en það verður alltaf einhver ára yfir þessu húsi og alltaf ratar hinsegin fólkið sérstaklega hommarnir hérna inn aftur hvernig staður var þetta á þessum tíma sem þú ert

lýsa þetta var staður þar sem

merki um opinn og frjálsan huga ef þú sóttir tuttugu og tvö hér voru námsmenn hér voru listamenn og hommarnir og þetta var ótrúlega skemmtilegur kokteill og þetta var frjálslyndi og víðsýni sveif svona yfir öllu og það þótti merki um frjálsan huga að skemmta sér á stað og láta sér í léttu

rúmi liggja að hommarnir legðu til litina lyktina og leiktjöldin og þetta var svolítið merkilegt að samkvæmið hófst hér neðst menn fengu sér kaffi eða bjór eða annað slíkt svo

hélt samkvæmið áfram uppi

gömul íbúð sem búið er að taka taka veggina og þetta er svolítið skemmtilegt ég lýsi þessari baráttu sem er milli eftirvæntingar og örvæntingar við töluðum um í gamla daga að það voru tvær súlur uppi búið að breyta þessu reyndar núna og það var líka tími þess sem þú nefnir plágan tími alnæmis já svolítið sérstakt að akkúrat á þessum árum ég lýsi því

hvernig það er að búa hérna þá fer ég aðeins inn á níunda áratuginn og tíunda áratuginn og tíundi áratugurinn var markaður alnæmis jarðarförum og ég reyni að draga þetta svolítið fram og það var þessi ótti og þessi hræðsla sem var út um allt gerist eitthvað eftir aldamót og með tilkomu hinsegin daga sem hlutirnir breytast og það er ótrúlega gaman að heyra hvernig sýn unga fólksins er hún er svo ólík sýn okkar bara fyrir þrjátíu árum síðan og það er svo merkilegt og skemmtilegt að fá að vera kennari og fá að verða vitni að þessum frjálsa og opna hug sem einkennir æsku nútímans og það eru þessi viðhorf og frjálslyndið og

sem er svo rík í unga fólkinu okkar í dag að það trúir því ekki að hlutirnir hafi verið svona eins og ég er kannski að lýsa hérna á sínum tíma þessir allt um lykjandi fordómar sem voru í samfélaginu þetta var

allt fram yfir aldamót þá fara hlutirnir að breytast en var þetta gott partí sem var hérna partíið var náttúrulega gott og það var svolítið merkilegt að sjá að það fjölgaði alltaf í bleiku kirkjunni eftir því sem

leið á kvöldið fleiri og fleiri fengu kjark og komu upp á aðra hæðina þú ert í rauninni að skrá dálitla Íslandssögu hérna og maður veltir fyrir sér jafnvel hvort það verði settur upp minningaskjöldur hér fyrir utan af þessu öllu saman má eiginlega segja að það hafi verið þessi mikla opnun í samfélaginu við lifum í allt öðru samfélagi

en við lifðum á síðustu öld og það er þetta frelsi sem

lesbíur hafa fært okkur með sinni baráttu hófu sína baráttu seinni part síðustu aldar hafi fært þjóðinni kannski nýja sýn við lifum núna í lifandi og skemmtilegu fjölmenningarlegu samfélagi og við lifum held ég miklu skemmtilegri tíma núna heldur en við lifðum fyrir nokkrum árum þetta er mjög sérstakur heimur sem þú lýsir og margs konar karakterar og menn eru til dæmis að uppnefna ég man alltaf eftir því á

og það var náttúrulega svolítið mikilvægt þetta er gömul arfleifð með kvenkyns dulnefni gátu menn dulist í gagnkynhneigðu samfélagi það eru ýmis nöfn þarna eins og Bitra

þeir sem eru fæddir milli nítján hundruð sextíu og fimm til sjötíu og fimm það komu ekkert voða margir út úr skápnum vegna þess að af minni kynslóð þorði fólk ekki út það var plágan sem varð til þess að margir sátu fastir í skápnum og þorðu ekki út þetta var allt öðruvísi heldur en í dag

alltaf gömlu tímarnir svolítið góðir að þegar það voru erfiðari tímar þá voru kannski samskiptin meiri manna í millum og hópurinn hélt kannski sterkar saman í dag er hinsegin hópurinn svo samþættur inn í alla kima samfélagsins þannig að heimsins hafa átt mjög erfitt uppdráttar það eru hetjur í þessari sögu líka við megum ekki gleyma þessum að þorðu að koma fram ég lýsi því svolítið í bókinni að það eru þeir sem til dæmis eins og hófu þessa

ég hefði ekki viljað standa í þeim þeim sporum og mér finnst þetta stórmerkileg barátta þeirra sem voru forsvarsmenn samtakanna sjötíu og átta í upphafi í árdaga þetta var ekkert

segja að það hafi orðið eins konar þema í þessum þætti bækur sem fjalla um samkynhneigða það var eiginlega óvart en hér kemur reyndar ein enn í eftir Bjarna Harðarson Bjarni þú ert að skrifa um skrýtinn mann Þórð Jónsson prest í Reykjadal

þú hefur sögulega fyrirmynd að þessum manni skálda ég upp ég held við vitum ekki hverjir voru samkynhneigðir á átjándu öld en örugglega hafa þeir verið til það sem kannski kveikti á þessu var umræða um allt annan mann á Selfossi kaupmann á Selfossi sem

að tala um við gamla konu og svo berst í tal að hann hafi verið ókvæntur og þá hló þessi kona ég segi

sérstakt með það og

svaraði mér svo snilldarlega þessi gamla kona sem

er ofan úr hreppum nei nei það var ekkert sérstakt ætli það hafi ekki bara verið þetta sem er alltaf verið að tala um núna og mér hefur ekki fundist neinn geta orðað þetta svona fallega þá eiginlega kviknaði ljós hjá mér ég var búinn að vera að hugsa um

af hverju tala allir svona illa um Þórð í Reykjadal heilmiklar heimildir um hann menn eru að skrifa um hann langt fram á nítjándu öld og alveg fram eftir allri nítjándu öld Brynjólfur Jónsson í minna Núpi skrifar töluvert um hann og Espólín og fleiri og fleiri geta hans allir hnjóða í

þannig að það

eina sem ég hef fyrir mér í því að hann gæti hafa verið samkynhneigður af því menn hafa ekkert á hann hann

ekki hafa verið foráttu drykkfelldur hann er að vísu afleitur búmaður en það eru mjög margir á átjándu öld þegar þegar niðurlægingin er hvað mest og harðindin eru hvað mest þá eru náttúrulega mjög margir sem gefast upp en ég leyfi mér svolítið annað með Þórð sem er kannski miklu meiri áskorun í að skrifa um Þórð ég leyfi mér að skrifa um hann svolítið í svona hefðbundinni

mann sem lifir eiginlega eins og Jesú Kristur en jafn ábyrgðarlaus gagnvart heiminum eins og frelsarinn var hér á jörðu eftir þeim sögum sem af honum ganga og Þórður svona opnar sín hús og og er í rauninni aldrei að hugsa um annað en bara lætur hverjum degi nægja sína þjáningu hann yfirgefur síðan prestssetrið hann er settur af og það styðst við raunverulegar heimildir hann er settur af og er þá algerlega eignalaus að honum sópast í bókinni svona

og flækingar og þetta verður hálfgerð eins og kommúna og svo liggur presturinn

eiginlega í bælinu þegar honum sýnist

er svona heimagangur þar þannig að sagan gerist mikið þar þó svo

þetta sé saga um Þórð þá er hún um leið að segja sögu Skálholtsstóls á átjándu öld í þessari lokahrinu það er svo margt að gerast á átjándu öldinni okkar tími er að fæðast í þessum

hörmungum sem þarna ganga yfir þetta var lærður maður honum farnaðist ekki vel og hann var í deilum við Skálholtsbiskup

en hann var geysilega lærður hann var hann var í deilum við alla og oft fyrir máli sínu á Þingvöllum ég nota nú þá sögu meðal annars að

hann er sakaður um að vera umskorinn

og Sýnódus fer fram á að fá að skoða hann að neðan

hefur lent í því á Alþingi að vera skoðaður það er

en heimildir benda líka til að hann hafi í sjálfu sér tekið þessu frekar og ég hef séð bréf sem eru til frá Þórði og og það er svona ákveðinn léttleiki yfir þeim líka furðulegur maður og hann hefur kveikt svona í þér hann kveikir við urðum mjög nánir

hann var eiginlega milli okkar hjóna í rúminu árum saman og ég var alltaf að hugsa um Þórð konu minni þótti alveg nóg um en nú fyrir mér farinn því hann deyr í lok þessarar bókar og þar tók við svona sorgarferli Bjarni þakka þér fyrir að koma í þáttinn þetta er búið hjá okkur í kvöld takk fyrir